أنا شايفه إن الحياة الكويسة هي حياة بتجمع وبتوازن ما بين جوانب كتير فمحتاج إن انت تحقق توازن ما بين سعادتك الشخصية و راحتك النفسية ويبقى عندك علاقات كويسة وصحتك كويسة ويبقى عندك أهداف عموما بتحاول إن انت توصلها وبتوصل ليها يعني كل فترة لفترة